पन्, सौचे पन्, रोअस्तिन्ग् पन्, पोत्, स्तोच्क् पोत्, सौचे पोत्, पस्त पोत् अरु यार् फ्र्य् पन् तु उसे होइ फ्र्य् पन्स् तु उसे होइ <hesitation> मान्ग् खोब् फ्र्य् कोइ बोले अरु <hesitation> कनि फ्र्य् कोइ बोले। हितु कर्ने उसे होइ ओमेलेत्ते बन बकर्ने ब ब्रेअद् गरम् कोइ बकर्ने अरु सौचे पन् उसे होइ बोइल् कोइ बकर्ने मग्गि बोइल् कोइ बकर्ने पस्त। <hesitation> भोइल् कोइ बकर्ने बोइल् जि कुनु कनि बोले कोइ बकर्ने अरु रोअस्तिन्ग् पन् तु उसे होइ <hesitation> पुरि बकर्ने मान्ग् खोब् पुरि बकर्ने पने। पुरि बकर्ने स्तोच्क् पोत् तु उसे होइ <hesitation> मसल बोइल् कोइ बकर्ने वेगेतब्लेस् बोइल् कोइ बकर्ने <hesitation> फ्र्य् कोइ बकर्ने दिप् के पस्त पोत् तु। उसे होइ पस्त कर्ने मग्गि कर्ने छोव् मेइनो नूद्लेसो कर्ने <hesitation> हिमने।